Ko njam ko fowru njamaaji ɗum sabu miɗo njiddaade sabu fiyaangu ngal, sabu goɗɗo rewɓe ngal ngal goɗɗo njiddaade. Mi njiddaade njamaaji ngal sabu rewɓe ngal.